مرة حلو ومرة مشوج إني رجعت خمسين سنة للوراء، هذا جيل جدي وجدتي، الله ما أحلاه من جيل! جيل الناس الطيبة والجيران والألعاب ال- البسيطة، والله أنا أبغاها <hesitation> أعيشها يعني مغامرة، وأجرب الحياة البسيطة اللي دايما كان يحكونها ليا أنا وجدتي وأبدأها من هذي اللحظة.